Laha gny paikady ampiasa <hesitation> ny biby amy tany mafana any rey, tany tsy misy rano any rey. Matetiky lafa midi gn'andro, mizitsiky anaty fasiky ao avao i na mangalak'aloky, la eo i mialokaloky. Le lafa harivariva amizay andro iny somary molimoly masoandro iny, iny koa i miboaky satria amininy mba manitsinitsy, amininy mila hany.